Sɛ mereyɛ atafer atafer bi edzi no wͻ fie a, adze a meyɛ nye dɛ, medze nsu si gya do ma ohur a, medze nkyen ketsewaa bi tum ma ͻnan wie a, nna medze esikyire kakra ato mu na meehue me merekye "powder" medze egu mu nna m'enunu mu. Nsu no memmfa no kɛse ntsi sɛ mutue a medze besi hͻ no nna ayɛ dur muwie a metsitsi hyɛ kͻͻpow mu. ͻnoara nye no nna m'ewie.